Yo darou yigandou ado lénki yigandou inta bana, okou kou darou yigandou gna mposso da lénki yigandou. Darou nda ko o biré yilé mbanéyani, one yilé mbané yatou. Ona tiga ngoro ona gna démba téré, ona takhayé gnagn <hesitation> thiga gnagna, ona gna takhayé. Gani, okou gni biréné koun mbiramokho wa. Onte ké diliwil tou kharté, gnagno makha, ona kharté ké ya sorono, ondagni yarkhaté éeehh maro nthiorno. gnéthié ké gnéthié ké douwane oga gnana maro oganagna débérini ona kharté ké ya khobono ana soro maga moyi, kénŋa gnékhé nŋéy fékh siré nŋéy, ana gna gnéthié ndo fékhé, ana gna gnéthié ndo gnékhé. Okou gni kégna débérini, okou ni kén gna tou, okou biréyé ni yilé gna, onati démbi téré, onati ti fouti takhayouŋa onati gnélounŋou, onati takha botonté, ana gnéthié ké khotondi, ana nakha ké garba, anaréy onati kén nda boto, ogana gnéthié ké séguéndi, ogana diokha kama, onati kénkha danŋa gnélénŋé. Kén ŋwakhati okounte kou kirmassi ni tou dé, bassali gani mbassali nthiokhe bassalé gnagni no kénŋa angana ro guiné ké angana gni ma nokhoussou a kéné nkhénanŋa, ogni kougna tou, onati simbara fifé, okou karadou ni gni koungna, one kougna ronéy takhayé. Angana maro ké ntani gnéthié kéya gnana maro anga sorono, wone bassale kawanté kéyana ana tourmoussi ana woutou ana ro guiné ande kégna nda nkharté ndébéri, ana gnékhé nthiou gomoundi, okou ogni kougna débérini. Wathia gani lémou kou ifayiwathia lémounou angana lé léminé bé wori tandjiké siné ana tanakhté nthinalémé gnani, ana tankérgué nthinalémé gnani, oya nkéndé nti ya, oya mpossiya, pésskeu ogue souydo o biré mokho ni nta bana. Wathia angana gni taŋana tampilé siné, anati nké khoro lantakha golignanŋa, két kén ndima ma boné khénoundinŋe, ana takhou hééé nké ga kigné nokhou bé wathia lantakha golignanŋa, kéyandi waté ké gobondi o makha. An takhouna anŋa yiguéné anŋa faka, ankate khadi yigande féyindo ma yigande linŋou, diébétini wo tassio ni wo kéya ni késsou lapo kama, ontakha yonkéné ona yigande linŋé mbana sorono. Okou gani gnigandou kou ya mpossoda ké, fouto ndo déré, ké déré ane thiga gna ronéy, ana fékhé léy, ona bassale kawanté ndiouri ona réy, angana ro kana nokho mangari tou nanti kay ké kéyani ké yigandéy lénki, ir kéya ro dérénŋa lénki, kanthiou na mégni, yougou na gnakhama yakharou na gnakhama, yilé nda kéré ondo sombi nthioro, yougou na sombi mini yakharou na sombi mini. Okou gni ké ona kougna tou, o biradi gni fouto gna, ké mbourou ntéy bawouya mpoute kouté kén nda tokho ana féssi, sali fana ndo, éeuuhh ké féyé nakha, lémounou ngana tiye yiguéné, ane fouto kéya khorono ana ro hola lémé khar bolou ntéy dé, ana ro hola lémé, soukara ntéy dé, ana sappe dioura ké yorombo, ana ro fouto kou. Lémounou kou dinkhiléna ké gna kama ina yiga, lomounou kounte fofo kono, inte fotou yimé saki na foko. Séla nguér kidé kita angar khoti da, wala ngar khati malathié khobi da, lémounou kou biradi, o boradi o biramokho gni koundouwa; démbi téré, doulé ngana laga, khana fouto nthioro, khanda yarkhata sombi lélé ngana ri mague khorti oga koun mbourouni béni débérini, lémounou na khorti ina inak ini kambou, kégni doulé nda lémounou laga, khara ngana khénkhéya wouro ina ŋwoundouna ana gnakho nŋwankhi, mané ndi kégna, ma kira gniguéya ndo doulé na makha wouyi. Okou gani mbira mokhoni gni kou biramokhoniya dé, kha wathia mbourou ganta makha, ane <hesitation> kalou yakharé adou a lémé na mbou fo ganta makha ina a yokou mbagandi. Od thiga kébé oga sokhono, one kéngna gnana sabouné, ante yigo tirindini sabouné, one thiga kéya korssini ona agoro ona gna sa thioro oyimé ni na gna thigan nthiabouné. Okou gni kégna tou, kha walay walay manga ni mbourou nkhobo ani dé mangani soukara nkhobo ani dé, i biré ké mbourou do ké soukara ane. Ande wori assou fouré gna nthiki, sér sakhanté ntéy, na iriro kou khone sogon mpini, angana gni kignéné tampilé siné, ana dou siguindi, khade onte wande sara golé gna oto ya nkhote wande saraninŋa, ane djida wori soninkaray lénki, djida ntakhoya, kourma nkourma ani mougouya ni lémou nakha gna latondini, ane ankénŋa nakha latondini, kéti ké kori khar na bané kita, oyimé na khar a fayi allah do kawandini kégnimé yaye fina méné, nké ti ni lémou nakha latondini, ké ti ké iy mourounou ikora kitana, kéya nkhossi boné khénoundi yakharakhoussou nthiouya. Kou fankanta pla ni, antakha saréné, anari ana allah gna ana anabi gna ana kori antakha fo sarana, kégni kéta sé fini adou fontakha tokhamakha ma nimi ma nimissiyé, nimissiyé mbana ntokha makha. Yakharou kou imakh orokharou bogo mokhonŋa, kén nŋwakhati okouni dji kéya tou ta, ona woutou fanŋé léfdjiri, mogue tokh tinan an ngoumbé ndji, ana woutou ona rono o goumbounŋa, angana kén ŋwoutou angana ro goumbéŋa, gnakhmalni kouya ni khaméré ké débérini, ana khaméré nkhobiya, ana réy an nkiranŋa an ndji kéya mini onte glassi tou, onte glassi ndji mini, afay wo yakharé késsou fay wo anda séréssou wori antina noukhounté gnani, glassi kéya ndaga nassou nokho gnitindi, angana sér bé wori kémé siné yigo yimé nti makha kha anga na wori antina ké saréna lénki, glassi ndassou nokho gnila, okou no dji labe simplou labanté kéya yigana. Safirinda nkhirindé, an nthiali an ndougouta ana yankha fanŋéŋa, anda ri ana ngoumbé nŋwankhi ana labandi ana faga ana takhoundi. Siné ngana yilé ogo gounéŋa ogo bogou ké dima mé, toulé diébéyé, ona doré ngana dorou nkoumé, ona na khouro ndo si khouro léy, ona one gnamana ténékhoundé kéya kéta koye, ké kompé mé ana ténékhou ana labandi, anda na bogou ma séla, okou douna dou mbiréyou gni kouyadé ito biréyou mpéti biréyou, okou koun mbiréyou gni kou biréyou ya dé, biré o biréyou kouma bono kha o biréyou kou sirou gnani okou koun nda, amagni koundou dé khassiré tokou koun danŋané. O biramokho gni kéyani né kamara.